Bueen ri k'ukteem uche'xtb'antjik qmal si utz e kuj k'ob'ik si qachee ch'o'j tiqb'anla'chuq xo'l e chqxo'l qichilaal qech qaj k'wa'l ujk'olik pjaay, i si qache ch'o'j, kujku'ktik k'chi'uj k'olik no's si k'o ch'o'j uche qaqchee ku'kteem, xtk'oob'chij qanme, nu'j inkare'xaq rum ch'o'j xtk'ob're ri ku'kteem xuq kee si qache yab'iil chqiij qachee yab'iil chu jun qichilaal. qache yab'iil chu jun qajk'wa'l entonces kuj ku'ktik k'chi'uj k'o pjaay qal nim che mu kó che e tiqtij, mu qachee chee qtij no'j si qachee yab'iil qachee ch'o'j kujku'ktik k'chi'uj k'olik ssicha'ri ku'kteem xtb'antjik si xu ke utz e e xtiqb'anla'tok chuq xo'l qachee ch'oj qache yab'iil kujku'ktik k'chi'uj k'olik pjaay kujku'tik chi'uj k'olik kuk'qichilaal i kuj ku'ktik chi'uj k'o kuk' chi' uj k'o kuk' njeel ri wnaq ri ik'o tok quuk.